هو أنك تفقد البصر ولا تفقد السمع ، يعني حاجتين زوز ماهمش باهيين منتمناوهمش ، أما فكي باش تختار نختار أنو نفقد السمع ومنفقدش البصر ، خاطر العينين باش ترى بيها وكل شي ،باش تتواصل بيها مع العالم ، باش تعرف العباد ، باش تعرف مع شكون تحكي ، باش تعرف تسمعهم ، النظر راهو أهم برشا ، نفضل نخسر السمع ومنخسرش النظر.